Fangare ge wange moi tora se tagi iya ino ge fangare duga pake kabaya se calana popo bato, maha sema koro bolo tagi iya ino rasi fangare pake calana gau coma kameja ma gia gau coma sapato.